Inemiseq tundvaq hinnäst kimmähe pall'o kimmämbähe, ku nä tiidväq, et meditsiinisüsteem saa näid avitaq ja tukõq. Ja ma usu, et <hesitation> säänest <hesitation> pikkä ika inemiseq uutvaq ja tahtvaq. <hesitation> Ja ütiskund saa sis ütstõist avitaq ja tukõq tuugaq.